I cen buku na bemo nɛɛ u nɛɛ no a jeŋɛ bik ha she koɔ buku hea tu ŋo shu dok nu dei daku nɛnɛ uko jɛŋo ɛaile oŋ u ha <hesitation> akelea a sho ni ne kɔɔ kai nu ucu eŋo na bemo unea ŋo nate akale ye har a eaile bɔɔ a jeya nine kɔɔ aka maa he inɛɛ nu a gwe? Bika shu shu cak u naa ye shika na je ajwi onɛɛ huka ha jee ajee nee hano ashu uŋwena ugbala shaha a shu ugwene ijii? Be tɛɛ ka jea jea sho shoŋe a jea bɔɔ ayiilike shaha ha yilukɔɔ nu shu ba bbu dokwa hɛɛ iti tɔɔ me shi ewi unwwehanao ha ne ka shi shɔɔ hɔɔ nu shu cak naka ju unɛɛ <hesitation> domin sha she ye ŋo duku ju bema unɛɛ ha nu ha shei akele unɛɛ uyom a she na shui he na tu kɔɔ ba uŋwe uyoom shuje ajer we sha nene abin atuk Ba hau jika shu ke neke shu jɛɛ hɛti a jika shii ko neke tɔɔ a kele a shekɔɔ bika hatuu ko duk a shi cer ishɛɛ shome ma jehe ushawara na jehe ishen ubin no neke shu <hesitation> na bɛma shu cɛai hara i ajen be itɛɛi hara a jen be inyaa nu je a jeai oneɛi nuje asho ninekɔɔ buk uji yir jea bɔɔ ha na jea tɔɔ shu ɛnɛ maɔɔ shi <hesitation> kpama na kele iŋo <hesitation> kpeya bika shu ewai uje a kele oŋwe hana na kele a hɛɛile bɔɔ aka jɛɛ ni nebɔɔ nishu jui icel a hɛɛle a ha sh shohɔ ha unome daa shu jii cɛ aile ha shrko ko han shurko amma <hesitation> akele e bɔɔ sha na jea ni kɔɔ bika sha she iŋo shu gu maa a ŋwe iŋo shohɔɔ biɛ me shin bema nu banu ko oyehano baa niba joh